gott kvöld og velkomin í

hann er með margbrotið og kröftugt smásagnasafn sem heitir dyr opnast hittum tvo höfunda af rithöfundinn sem býr í Þýskalandi og svo er það það er ung kona sem hefur tekið saman rosalega flotta bók um íslenska

og gerði þetta af sínu eigin frumkvæði en við byrjum hérna með Þorgeiri og Sunnu mig langar

fær þessi verðlaun stór breskur rithöfundur sumir segja þetta er umdeilt að hann þurfi ekkert mikið á svona verðlaunum að halda

alveg ljóst að hann

að svona lítil smáþjóð og lítil bókmenntahátíð og

verðlauna höfund af þessu kaliberi og það er greinilega stefnan að það á að verðlauna svona höfunda það sé nú fyrst og fremst gert okkur til dýrðar en ekki honum það sé svolítið til að setja okkur á kortið

meira heldur en að hampa einhverjum sem

það kom nú reyndar í ljós að hann vissi eiginlega ekkert um Halldór Laxness það var pínu særandi ég

setja fram að það hefði kannski verið skemmtilegra ef á að verðlauna erlenda höfunda að styðja þá við einhverja sem standa jafnvel frammi fyrir sömu áskorunum og Laxness gerði er frá litlu málsvæði á erfiðara með að komast út

það svona hefði

þjónað frekari tilgangi og ég held ég verði eiginlega

sú hugmyndavinna sem fór í gang eftir að var búið að veita verðlaunin finnst mér eiginlega hafa verið betri heldur en

sem var unnin áður en þau voru veitt sýnist mér svo sjáum við hvernig þetta þróast já svo gerist eitthvað hér er

virðist vera ofboðslega áhugaverður og spennandi höfundur og nú dauðlangar mig að lesa smásögurnar hennar líka þetta er skáldsaga hún hefur skrifað tvær skáldsögur en er er eiginlega fyrst og fremst held ég

og miðað við hvað hún er að gera í þessari skáldsögu þá get ég ímyndað mér að smásögurnar séu bara algjörlega þjöppuð pilla af snilligáfu hérna skrifar hún um unga

konu og við byrjum eiginlega

komumst að því að hún liggur fyrir dauðanum hún hefur farið í

með barnunga dóttur sína og þar gerist eitthvað og í gegnum alla bókina er hún að reyna að rekja sig aftur á bak í tíma og komast að því hvað það var í rauninni sem gerðist af hverju hún liggur þarna og hvar dóttir hennar sagan sjálf er ótrúlega heillandi og ég bæði vildi lesa meira og meira og meira og megnaði það varla því þetta er svo þrúgandi andrúmsloft en það sem er eiginlega best er hvernig hún segir söguna hann er mjög flókinn og hann einhvern veginn magnar upp andrúmsloftið og óhugnaðinn sem felst í atburðunum sem við fáum alltaf aðeins meira skýrari mynd af hverjir eru en hún liggur þarna fyrir dauðanum og ungur drengur konu í þorpinu þar sem hún var er að

að biðja hana að rifja upp og hann er að stýra upprifjun hennar

svona endurtekið þema er þetta er ekki mikilvægt og við höfum

ekki mikinn tíma og hún er að reyna að rifja upp hún er líka að rifja upp sögur sem þetta leggst algjörlega á sálina í manni þessi suður amerískur

gríðarlega magnað þýtt af Jóni Halli Stefánssyni bróður hans Hermanns sem við tölum við hér á eftir þetta er bók sem kom út fyrir jólin eftir Önnu Rögnu Fossberg fyrsta fyrsta bókin hennar og hún er að segja fjölskyldusögu já og greinilega mjög nátengda sannleikanum þetta er einhvers konar ættarsaga raunveruleg ættarsaga fær maður mjög sterklega á tilfinninguna hún hefur mjög sterkt yfirbragð

í rauninni vegna þess að sumu leyti að það sem að er í henni er

mundi kannski ekki endilega þykja það í frásögur færandi þetta er þetta er stór og breið saga rekur þrjár jafnvel fjórar kynslóðir spannar alla öldina en hverfis utan um þrjár systur og bara

sem er bæði hversdagslegur og venjulegur en líka hefur á sér alls konar fleti sem eru mjög óvenjulegir ein systirin flyst til Karabíska hafsins og lendir þar í miklum hremmingum og deyr á endanum voveiflega og svo er þetta

upplifun en svona sem skáldsaga

hún er aðeins að gera tilraunir með að hafa sem þráð í gegnum bókina til dæmis óljóst faðerni einnar

eflaust skrúfað miklu meira upp og það hefði orðið kannski meiri spenna í kringum það sem er ekki endilega í þessari frásögn að margir hafa gaman af að

ættarsögu sem er nærri einhverjum raunveruleika sem

vel finnst mér að draga upp skýra mynd af persónunum það er fjölskyldufaðirinn sem glímir við alkóhólisma og alls konar erfiði hann er samt aldrei vondur maður í sögunni það fá allir sína fullu heilu mynd sem persónur og karakterar

og þessar systur eru hver annarri litríkari

hún hún fer þá leið

flakka í tíma fram og til baka og það er talsvert öryggi í því hvernig hún gerir það þetta er eitthvað svo aktúelt að skrifa bók

samt bók sem fullorðnir geta haft

að rífa hana úr höndunum á börnunum mínum til þess að komast í að lesa hana fyrir þennan þátt og þarf örugglega að skila henni aftur en hún er hún er svona stundum alveg á mörkunum finnst mér af því sumar eru ansi hreint vísindalegar og svona flókin hugtök og heiti þegar að náttúrufræðingarnir sem skrifa hana ráða ekki við sig og fara að útskýra fyrir manni hvaða laufblöð séu í rauninni ekki laufblöð eða eitthvað slíkt en síðan finna þeir sér

síða er eitt þema dýr sem búa í trjám listaverk úr trjám dýr sem líta út eins og laufblöð hvernig hægt er að rekja mannkynssöguna í gegnum

sem mér fannst eiginlega flottasta opnan hún var alveg sláandi

tré eru bara svo mikilvæg grauta í loftslagsbreytingum heldur

rótfestu og stillingu algjörlega og maður fyllist

lotningu við að lesa þessa bók og svona hvernig við hugsum um tré það er síða um ættartré og síða um hvernig tré eru notuð til þess að presentera þróunarkenninguna

í okkur bara líka kraftmikill og hugaður tyrkneskur rithöfundur kraftmikill og hugaður tyrkneskur rithöfundur

að koma með en

og

og veru jú

það er

dyr opnast þetta er ný bók eftir þig þú kallar þetta

með haus bæði af ljóni og og hala af dreka

óskapnaður eða skepna sem passar ekki saman næsti texti verður þegar maður búinn með einn sem er greinilega skáldskapur þá getur komið einn sem er

smáprósi eða kannski jafnvel einkennið á þessu

hvað þetta er rosalega fjölbreytt og það er farið úr einu í annað og ótrúlega margar hugmyndir sem eru á lofti og kvikna og fara burt

hana frá upphafi til enda fremur en að grípa ofan í hana og jú það er svolítið um framtíðina og röksemdir um stöðu mála eða hvernig hvernig bókmenntir á tækniöld eða slíkt ég held að það séu erfið skilyrði fyrir bókmenntir í dag við erum að verða svo miklir fábjánar út af út af neti og

bókmenntir eru að reyna að koma með einhverja margbrotna mynd að þá er svo sterkt í samtímanum að vilja svart eða hvítt og alls ekki fá hina flóknu mynd samtíminn vill jafnvel ekki láta ögra sér sem hefur alltaf verið einhvern veginn það er málið að bókmenntir eru svona borgaralegt fyrirbæri þar sem

má stríða stríða hugmyndum fólks og jú ég geri það ég held það sé nú eitthvað þarna alla vega einn texti sem ég verð settur af fyrir eða jarðaður tekinn af lífi það er allt í lagi það er það er til dæmis þú snýrð þarna upp á metoo byltinguna

dregur hana sundur og saman í háði ég gef margbrotna mynd myndi ég það má alveg hafa skemmtilegt Íslendingar eru orðnir svo í seinni tíð og svo miklir húmoristar og svo umburðarlyndir það má allt eða er það ekki gerirðu í því að ganga gegn svona rétttrúnaði ég held að maður verði að passa sig ef heimurinn er kannski að klofna í góða fólkið og vonda fólkið þá detta langflestir í gryfjuna þar á milli við erum ekki svona vond og erum ekki svona góð og maður lætur ekki hrekja sig í eitthvert lið þú skrifar þarna texta sem eru heilræði til ungskálds og mér finnst þetta

pínulítið eins og Hermanns Stefánssonar þetta er bara löng hefð svona heilræði alveg bara frá

heilræði til ungskálda það vantaði bara þannig texta í íslenskar bókmenntir þetta er ekkert sem ég bjó til þetta er bara nútíma

nútíma íslenska útgáfan af þessu ertu þá að lesa yfir hausamótunum á samtímanum nei alls ekki ég er alls ekki predikari og bækur þetta er mjög mikilvægt þær eru ekki skoðun ég hef engar skoðanir eiginlega ég sjálfur og bækur allra síst tjá einhverjar mínar skoðanir persóna í bók er persóna í bók og hún hún hún kannski eða

orðaði það einhvern veginn þannig að bókmenntatexti vill komast yfir þessa næfurþunnu skel af skoðunum sem er utan á fólki og inn í

bókmenntir ég hef

ákaflega lítið af skoðunum ég trúi því nú eiginlega ekki mér finnst það bara offramboð af skoðunum og flestar þeirra eru illa ígrundaðar og bara yfirborðslegar ég hef alveg lágmark tvær skoðanir í einu öndverðar á hverju máli já og birtist það í þessari bók nei það er bara bókin sem birtist vinnur við það að að skrifa inn þingræður hvernig fer það saman við að skrifa

það fer alls ekki saman held ég fólk er alltaf að

að gerast á þingi já ég hef óvart fengið vit á pólitík sem var alls ekki kannski á dagskránni ég hef engan áhuga á pólitík og hef fengið vit á fullt af hlutum sem ég hef ekki áhuga á í raun og veru jú það er kannski hægt að við vorum með útgáfuteiti í gær og þar voru kveðnar rímur ég skellti í nokkrar rímur og maður hefur gaman af því sem hrekkur upp úr stjórnmálamönnum og ég laumaði því held ég hafi aldrei laumað neinu úr þingræðum áður en í þessum

trónir neðst á lista yfir verst menntuðu þjóðir Norðurlanda ég botna ekki neitt

setningu en hún er dásamlega mikil della því svona talar fólk hið talaða mál er ekki er ekki skipulagt þú kallar bókina dyr opnast það er kápumynd þar sem maður sér móta í mann fyrir innan þetta eru reyndar dyrnar heima hjá mér jú er lífið er trúnaðarmál ég held að er ískyggilegt til þess að hugsa þegar öll börnin á Facebook verða fullorðin og fara að kæra foreldra sína fyrir fyrir hvernig þau rændu æsku þeirra eða okkur öll ég hef alveg gert þetta allar sögurnar og myndirnar af börnunum jafnvel í neyðarlegu neyðarlegu samhengi ég veit ekki það er eitthvert rof á einhverjum hefðum í gangi einhverjum trúnaði samfélagslegum trúnaði dyr opnast

þær saga sem fjallar um framtíð þar sem tölvur eru farnar að skrifa bókmenntir já hún náði nú í skottið á mér sú saga vegna

er komið forrit sem er farið að gera þetta

er mjög erfitt að skrifa vísindaskáldskap nú á dögum vegna þess að veruleikinn er svo fljótur að verða

en allt sem maður getur látið sér detta í hug við erum samherjar möguleikar okkar eru þeir sömu andrúmsloftið það sama ræturnar þær sömu jarðvegurinn sem við sáum í er sá sami ég finn það sífellt skýrar að auðveld hugsun á greiðastan aðgang að fólkinu og ég er ekki yfir það hafinn að vilja höfða til fólksins ég tek

undir hvern ódýran málstað

og bölsótumst sterkar skoðanir hafa aldrei þótt merkilegri það hefur aldrei verið auðveldara að útmála skrímsli brennimerkja fordæma býsnast stunda æsingar og hrópa og ná máli við afnemum einkalífið stundum

á réttum stöðum og við hlöðum upp myndum af börnunum okkar á Facebook virðum litlum krílin fyrir okkur skrifum hnyttinn status og búum okkur undir að

birta eitt sekúndubrot rennur það upp fyrir okkur hversu

á enter þátturinn er búinn

í kvöld þetta er síðasti þáttur vertíðarinnar ég þakka ykkur fyrir samfylgdina og verð vonandi með ykkur hérna næsta haust